Time nokegere nkomma, loi mnu nke birthday apakoiparoi, maumoro, kukurei ogo maumoro takara maumoro toitoipamo. toitoipamo egu tee iko aike noke egu eegee spak gai upuro egu lopa kirogakaro, iko tamu saucepan geu maumoro. Pogorakakaro, egu apanno lai iko tamu oiro pogorakaken, egu apanno ia aike mau touno mani piotopen touno tegu in-iomunnogu piotopem, piotopempigu ia aike apagom. Egu apannotoi mururonno court apa kogim oo. Egu an-apakomo egu ako aike birthday apakuroru aparo roo ako aike tono mani apakei, tono mani apakiro intoko anaparoro, egu tetepagua ako maire pururugaro ee loikene egu maumoro urepakakunno. Urepakakunno apunno raitono peroinogimoi nne ako nkaa aike nko apakosine rai nnegere intoko an-aparom egu tepumpigu. Maumoro tatagu, tatagu lopi puaguro. Egu tee nokegere ree egu minno ikoge runrugorogigu, runrugorogigu tee muru ogo noke ama paigu nko runrugorogigu tee muru ogo noke ama paigu nko, oge nne touno rougai iko tenko roikene noke, upeigu apanno aga mmo rai ako aike oiropempio intoko apaken oo aa mmo ako tamu ogo roba kirogagakaroi, makui ogo maumoro tautaupakuroi maumoro toipakakaro, roipakakaipigu apanno mani toi tee nomoge un oo, tee loikene noke igake to nkaken oo, nkakenno toi apem rai omoto regu ee unno, egu apanno ree akoi aike akoi ee munno, egu tepanpigu apanno. rai tegu ako aike noge tono mani roonrogemmo intoko an-aparonguo. Ako an-apakengu nagai mani regu nagai lopa mani aranguine intoko to apakem, egu rai umo nke koku apakenno roi ogo touneke. Tetepem, apakempigu teege tuntungu, tuntungu ree ogo egu loba munno, oge igokogo egu lopa upuro, upuirai apanno rai tagu ia aike roba kirogem kopurenke, rai ee ama kirogekakem, ee aike ama kirogakem, ama kirogakem. Mmako tepanpigu ioko egu iopa aparo aa rai egu tuntungua, moitaro piro. Moitaro egu tege runrugotagu, runrugotagu muru ogo noke ama paigu oruguro, oruguipigu igoko rugo egu igako musiga akoi muru maumonto tatakuguo sigo watei paigumagasigai, ee koro watei card reumoi magasi, upiro rourougakaguoi nomakuga iopa igakp tuu nkeu kesi, anapagakagu apanno aga rai loikene ama okurukegaie, kopurenkegai ee aike ama kirogakakem, rai tegu ama karugasigai. Tepanpigu apanno mani aga ree mau roba ee raiga aike noke on okutoinogim, oo tono appogim ee aike igokonke. Mmo ako tepanoigu ee egu roba tege un-urugu, un-urugu apanno aga rai roba maumoro omotakem kopure nkegai. Egu roba muruonno ee tege un-urugu, un-urugu lago paikaa egu kotaro. Kotopingu tege runrugotagui runrugotagu piro kotopipigu apanno egu moininna pinno tege numa kuge tuntungu, tuntungu to mureuhu munmungu unn oo, muregu unmake tapinolo. Tapinolo nagai toi mururoiom oo mururonno egu mani kotogim. Egu tee mureugu upiro egu tamu apa karo, ako ite egu taa pogaa birthday egu intoko kotoiparo.